لدي الكثير من الأشياء التي أثرت في حياتي ولكن أظن إنه ممكن يكون بيصير تخرجي من الكلية هو أهم شيء صار وأكتر شيء مؤثر في حياتي لأنه واجد كان جميل وكان شيء اتمناه لمدة كبيرة. فكان واجد مثالي بالنسبة لي.